هلا. كيف الحال؟ أنا إسمي سمر؟ شفتك هنا، وأنا من النوع الفضولي شوي، ودائما أحب أتعرف على ناس جدد في مثل هالحفلات. مع مين جاية؟ ويش جاعدة تسوي في حياتك؟ كلميني عن نفسك شوي. ويش هي اهتماماتك؟ وش هي هواياتك؟ وش تحبي؟